Firenena <hesitation> anisan'ny matanjaka i Rosia an, ary mampalaza azy ny <hesitation> fisotroana toaka. Angamba noho ny <hesitation> toetany any aminy <hesitation> mangatsiaka be tokoa. Ankoatra an'izay anefany an, manana <hesitation> haify, izany hoe nahandro tsara sy mafilotra ihany koa ry zareo